Sirilanka pegua reta yepe jae reta ko jae budismo reta jare induismo jae jokua jae reta jeko, jare medicina jokogui jae reta guinoi vi kirai jae reta omae <hesitation> ipuere vaera omotenonde ma ipuere vaera <hesitation> jae reta guiiraja ikavigue rupi teko roija